Nikan casi siempre okachi monenmachili in sesekperoe okachi den len mezkli okachi sehua melahuak sehua nin mes pehui in noviembre para yikalakis in diciembre mezkli okachi monenkajkahua in sezek pero para hualkalaki in mezkli de enero kuzhin yi panoti ñpara yikalaki in mezkli de febrero nen tletotonia nikan konankajkahua in totonki nijki den non ke mezkli mes de febrero semi mokajkahua in totonki melahak hasta aveces amo shikua pero pues ijkon cada mezkli motlapati marzo pues okachi igual monenkajkahua in totonki yeka para in marzo debe yeka inikan se yiktika tlen tiktoka nikan in maíz tlatlaolzhin Se tiktoka de akin pia itlan toka malhuak ki kosecharua debe yes inon mezkli marzo para con eso yikalaki in meskli de abril meskli mayo yeka yikalaki in kiahuitl non meskli debe yi kiajkiahuis para con es kuzhhin yi pajpalua in milzhizhin debe yihuapajpajpanotlas palehuiske por eso yi non meskli aveces amo san de sen nen toka por que debe yes non meskli para con eso in abril mayo meskli yeka yi mokajkahuas in kikialzhin para yikualpalehuiti hualhueyati hualhueyati para con eso den junio okachi nijki mokajkahua in kiahuil aveces antes okachi mas antes kiema o caerihui o huetsia in ikan kishmati tesihuitl Yi mo huetsia huejeu tesihuitl huejuei sek maktia bueno intejuan nikan kishmatia antes tesihuitl kuak huejuei tlapejpetlani chikahuak tlapejpetlani seki sek majtia pero pues ijkon debe yes pero pues aveces intla de semi nen tesihui nen chikahuak kiahui pues nijki in milzhizhin kajtlatlapazha ni ni hoja aveces nijki ki yikintlakua melahuak yikintlakua pos aveces ako kualjuejueichati pero cuando pus amo melahuak yikmamakilia in kiakiazhin kiema kuakualzhin moiskaltia in mimilzhin para con eso julio mezkli de julio meskli de agosto okuzhin aveces okuel yikalaki kuzhin in totonki pero yeka ke yye mo motlaneloti que como totonki como ke sesek como ke aveces nijki kiajkiahui moylanelojti de por si amo siempre igual nikan de que Aveces an puro totonki kachi den tlen totonki yi in mes de marzo mayo pero parra hualkalajtihue entre junio julio agosto yeka san mo tlanelojti aveces sahua aveces kuahi aveces nen tlatotonia para con eso in septiembre kana melahuak ka nokchimamachili in milpa melahuak yeka in yelot se yikikua yeka yi yahue kuitihue yi kikua para septiembre mezkli para mezkli de octubre yeka yi tlahuaki yeka kuzhin igual ni ejeka nen ejeka yi hualpejti in ejekatl para yikalaki in mes de noviembre okachi ejeka pero ahoriata por ejemplo nin nikita nin mezkli melahuak ashan nin año yi okse por que ashan nin ako kiahuiskia pero aveces okiahui pero aveces yinon aveces amo kuali ka por que debe yeka yi tlahuakis para con eso yi huaki in elote yihuaki para yimochihua de tlaol de tlatlaolzhin Huan tla ijkin san kiahui huan ijkin ke aveces ki hulsehua pus ijki papalazhua yeka ako sierve in nin ako sirve un tlaol ako servirihui pero pues ako ijkin seki yeka ka kin ashato melahuak kinentoka pues yeka hsta yuhuak ni tlatlaolzhin yeka hasta yu pishkato nin meskli puro ejekatl tlasasanikastika in nin mili pues ako mili yeka yitkilia este hoja seka san tlasasanikastika yeka yi tlahuaki yeka yi nikishtia nikan tlatlaolzhin yeka ti pehui nihuits in nin mes de diciembre pues okachi ka nejki in gente yeka yu tlakishti nika ni tlaol ijkon ni melahuak se melahuak tlen se kuak machiliti in este in temporada meskli cada mes de se meskli aver cada i temporada okse okse se totonki ejekatl kiahui Nochi ni se tonal den meskli pues okse mopatla mopatlati.